Tↄ nkyↄrↄk gaan fi imi ras ina nikunom. Kin dorok nadiding, ifɛ shon e yet in kusu ayisi, in kusu yisi ni in tseng narↄ iya adakuom ntong. In dorok na bop adiding itsↄm itoon ni ibit, izen ikak, itsↄm itom fin dorok. Kin dorok ni itsↄm itton nↄng ni imi kusu kanu ni in tseng in tsin rat a-awusal na anet nitu ya adakunom ntong. Wa ma kin bɛ, ni in be in sok ikana nyiri nek in da tseng narↄ kutomong. A-kyↄn fi ima fɛ kutomong in yet itees nnon. Ki in bɛ nin tsɛt ashi so, abining in da ki sak ashi, na ma fin so in kon name nin dorok. Anↄng ada ki nↄk kuyak, kin yas ni in sok itsaap in ifɛ a ifɛ atak afaa i tsong zak narↄ ifaa. Kin tse narↄ ifa ɛ-in da fin nↄ narↄ ifas ifɛ shon e yet ɛ, in da tseng in da jɛk iyerek in ni kufumung ↄng fɛ ba di jɛk iyeek anet fɛ a bɛ ni tomong atuk e ↄng. Ama fi in jɛk iyerek, ni in di izen inↄ min nayɛt kutu itees e ki in nye, ni mi ma kana nyiri ni nↄↄ nitu tees e na tsin tees nnon. Nama fin-izen iyↄng nye ba kin tees nnon. Ikyɛng fi imi mak shim yet ɛ ni in se gun mi ninon, ni in mas yit gung mi ni non. In k aba tees iren itek, in kaba taas ikyɛng fi ise gyat. Itees fi in kaba taas ikyɛng fi ise gyat. Itees fi in da ka ba tees e me a-in ra niren itek nek akɛ? Natson in ren iba bi bɛ ba sot agbat e. Imi ma sↄ ni in kap ba taas a ton ngma kɛ ba se ni tees kɛ bat sin mɛɛs ikyɛng ayi nɛ ba te ice ba nek atson iba ne ba bi yet agbat e ba bi di shan yit kubↄk. Natson iba ne ba bi di tees yit iyit a ba, natson iba ne ba bi di yit yit kubↄk nek anↄng e me ↄng imɛ sɛ bakak ba yↄng fi in kaba tees atut iba ma ba tsin tees. Bakak ba ma atutt ma ba da kyem ba di tees imi aba nek iya kashon. Na ma nↄng, ki in tsin tees, izen nye fi in da dorok yit narↄ itees inon, ni in dorok in bɛ ari, in da fi in bɛ ri, na ma fi in yas, ki kizen di se fi in da dan ra man da ni in man da deet. Kin ra nda deet, ni in ma in tin dorok ni nↄↄ kutomong ku fɛ hywɛ. In da fi in ra kutomong na hywɛ, nek imi ba in yet abukbuk anet awo, in bɛ kutomong fi in ra ko, in bɛin bɛ kuma i-res fiin rɛs. Irɛs e yet akɛ? Itsↄm ne fi imi tsi ni in kok ide ni in bi in ra ikyɛng fɛ ba a-ba yes ide ifi shashang itsↄm bakak bɛ ni kub-niku tsↄm, ni ku kon ba, ba bɛ ni in kaba nↄↄk itsↄm ikyɛng fi iba shim. Tↄ in ra ide, ba imi sonong anↄng kyek awo. In da fin ra, kahywɛ nye. Ni imi tin bun nari ba, na ma tin bun nari nɛ-a in da tsin fↄↄn, kɛ ki in sɛ ashi fɛ ban tsan di sak ayi ni in di so, ashi fe. Ni in so in da fin fↄↄn, kuyɛk nye ni nya. A-nɛnↄng e me ↄng in da tseng yit tsin rayit kuro na bafidang. In bɛ bafidang fiin ras yit kuro. In bɛ yit karↄ ti in di nyiis yit nahywɛ ni in ras yit kuro. Ni zen e ↄng, in ra yit nkyɛng ashↄn na bafidang, in ras yit nkyↄrↄk gaan na net gung. Anↄng e me di nesek yit kafa kakan makiyi. Nek ini sonong yin na banet nↄng da ran ikyɛng fi ise gyat, sonong rasyin ide nↄng gung nabanet. Nama nↄng e me izen da fi nye cang ni tsↄm kusↄk ni imi tseng ni in nↄ na yɛt ari, in da fi in bɛ nayɛt ari ni indan sɛ kizen e ba ni in sok ka-i-kufumung ni in fa ko, kɛ ni in sok kufumung adakunom, kɛ ni in sok kufumung nↄng in da kananye nek katson fi in di tin tse narↄ itees nↄng in da tsin tees nnon. Kin sok kuso kufumung in faa, in faa, infaa, in yang kufumung inda da ki sɛ, nda da ki bↄ. Aza kɛ kutsↄm-itsↄm kusↄk abe azining ayi ni imi ma imenda, in da fin menda ↄng in di tot kadiding aba nↄng in da tin dorok iyɛkashon ni kutomong e kuyↄng fi ima mɛ ni in ra ko kyↄn ti fi ima da tak ashon e za. So imi ra kutomong. Ba in yet anet fi in sonong kyɛk anↄng awo. In bi ikyɛng ira, na ma anↄng e me ↄng, ikyɛng ira na ma anↄng e me ↄng, ikyɛng ira me ↄng idi nesek imi ikyinkak fi inda kyem in di ya ni imi ice min, ni nnon nin, na bining in fɛ adaknom di nↄk iwu. Ngma na nↄng <hesitation> in ki man sɛ ikyikak fi igot agap in awo. in da fin in di aza, ki in kyem in sɛ nabak kaya ba, nɛ ka bak kaka, ni in sɛ ikyɛng fi in di ki toes, kɛ ikyɛng fi in di ki te ice min, i-sak ice min iya kashon ni mi ni nnon in fɛ adakuom di nↄk iban. Anↄng e me ↄng a yet a ikyɛng fi imi ras ni-s-nom kenɛng. Ni nnon ntom kɛ nnom karataat ni-nizen fɛ adakunom di nↄk yit. anↄng e me ↄng in di ra anfani ni ina ni indi ya kashon ni kyɛng ↄng fi ise kpɛf.